Kie’ la nɇ re lɇ kö’ e lórá’ ekiee’ la ñú’ syy’ e xa e kö ji ñifá’rá’ e laa rá’ syy’ eneero, febreero, maarzo, abril, maayo, juunio, juulio, agoosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, e nɇ gia tún syy’ e xa kie’ a exa e re lɇ ju jmíi fó’rá’ ere eráá’ ju jmíi e re éra’ syy’ nɇ e jö ba e lii la nɇ ‘nɇɇ’ lórá’ la nɇ re lɇ kuiiná’ la nɇ re lɇ dse dsáá náá’ kö’ la jy gia tún syy’ e xa kö jiñi.